א גרינהויז איז א ספעציעלע בילדינג וואס העלפט פלאנצונגען וואקסן בעסער, זיי האלטן פלאנצונגען ווארעם, עס טוט זיי באשיצן פון שלעכטע וועטער, רעגן, פון שניי, אינעווייניג איז געווענליך אויך ווארעמער און עס העלפט די פלאנצונגן וואקסן געזונטער, ווי אויכעט האלט עס צוריק פארשידענע ווערים און באגס צוצוקומען צו די געוויקסן.